Kumush rangni o'ylasam, hayolimga texnologiya va oy nuri keladi, kumush rangi nafislikni, zamonaviylikni va albatta, shu qatorda, oʻziga xoslikni ham ifodalaydi.